Ye iniso ye kueyu xi yaxi yaxi ikai, yaxi inoi, ye iyo lava ye burru yaxi ikai yaxi inoi tuku, ye <hesitation> ye chon, ye kurri, xi iyo kue-kue ikai kue te lava lava taka chitií xi yaxi ikai, te <hesitation> na kuu ye chon, na kuu ye kurri, na kuu chikaxi xi kue ikai.